Raha ohatra ny aminahy dia tsy dia tsara loatra satria manjary mampiady ilay izy. Raha ohatra ka hoe resy ny iraika nefa ny iraika mandresy dia izay no mahatonga ny fikorontana refaveo. Dia lasa tsy mety ilay izy.